عشان تنظف <hesitation> الثلاجة لازم تفرغ الثلاجة وتوقف الثلاجة عشان يذوب الثلج جهز المنظف نظف الرفوف والادراج اغسل الاجزاء القابلة للفك امسح الداخل اعد الاشياء مثل ما كان تأكد من درجة الحرارة وشغل الثلاجة وهكذا تكون لديك ثلاجة نظيفة مع ثلاجة تشتغل بشكل افضل.